اني يعني نفضل لو كان السفر كتير طويل فما نحب نسوج لفترات طويلة فنفضل القطار لكن اذا كان المشوار مو بعيد <hesitation> جدا يعني نفضل الدراجة يعني <hesitation> لتخفف العجئة ما يكون الموضوع كتير صعب بالسيارة لكن اذا كان المشوار <hesitation> يحتاج السيارة فنروح بالسيارة.